Trompeta ipörako yaendu jiapu yave mati oyendu oñee jaema oñee kurai tantarararara, tantarararara jei amope jei täaaaaaaa jei omombarandu rami kia jae jukurai oyendu